டெமிம் ஜாக்கெட் பயன்பாடு கேஜுவல் மற்றும். ஸ்டைலிஷ் தோற்றத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு சாதாரண தினசரி அணியைக்கு கிளிப் அல்லது. அரங்கத்தில் செல்லும் போது பொருந்தும். பாம்பர் ஜாக்கெட் பயன்பாடு ஆண்களுக்கான மற்றும். பெண்களுக்கு பாப்புலர் இந்த ஜாக்கெட் பொதுவாக சுடுகாடு. மற்றும் குளிர்ந்த காலங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் இப்போது மொத்த வடிவமைப்பில் ஸ்டைலான. தோற்றத்தை தருகிறது. ரெய்ன்கோட் பயன்பாடு மழைக்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மழையில் பாதிப்புக்கிடாக இருந்து காற்று மற்றும் நீரையும். தடுக்கும் வகையில் அணியப்படுகிறது. பிளேசர் ஜாக்கெட் பயன்பாடு அலுவலகத்தில் அல்லது. பார்மல் நிகழ்வுகளில் அணியப்படுகிறது மிகவும். அழகான தோற்றம் மற்றும் முக்கியமான சந்திப்புகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.